Mushuklar mustaqil va yolg‘izlikni yoqtiradi. Itlar esa ijtimoiy va egasiga yaqin bo‘lishni afzal ko‘radi. misol uchun mushuklar <hesitation> o'zi yakka xususiyatiga ega bo'lib yakka yurishni xohlaydi